बेहतर दवाओं से लोगों जीवन मा कुछ अछू कुछ बुरू प्रभाव प्वाडी लूखू जीवन मा वृद्धि से बुंढ्यां लुखूं देखभाल आवश्यकता बढी चा। और बुरू इनी चा कि बिमारी आजकल बहुत ज्यादा हवेगेनी।